Okei e'u feiretna beisikli a'ana korien, chainis o jepenis da drama dada. Vimia vikarubou va'isi va'isi vavaina eda sisibakaona ira'u gago. Ema ge sisibakao na egana aisandava a'anana da ava nonoa ro'ava. Orasa fest, una'una nanai a'ana nonoadada vivararo ko vega vegana ka vemai vesi'ouga a'anai ai maorana ve'irona maisa'i maisa'i a'a imiava abunanai maorada eda egege inoki vega vega o sisibakaona vepuru. Ana ounanai ema sisibakaona aonorava ai ve stat veka a'ana va uira a'a e'u dramada a waeh ro'ava ai aisanda ro'ava oredada vavararo o i'ida ava nonoadava badinana iada da nao oreda a'adina. Naoda oredada nonoa ko aida aida dada eda oreda kamasia ei'ida naoda vavaina iada a'ana indipendent eda urana pauranana eda vavaia. Isa'i orena a'adina ovavaiava a'ana stil eda vavaia vavaina a'a abuda koi avararodava a'ana iada a'ana vovainai, vora'au, vo aogaga'a, vega vovainai, vo aogaga'a, vo ra'au isa'i maurina momoainana eda orenai geva ra'asia va. Storina isa'i vomia vo stori a'anai a'a ae'adi avainanai eda oreda a'ana a'adina. Avainanai ae'adi geka emai ema agana ae'adi gekava a'ada eda orenai geva ra'asida ro'ava. Ana ounanai ava nonoada ro'ava a oma mai egedada a'adada inoku makamuida u'avinda, da vuvi'o ko ko e'iabuda a'a patna ero vegogo a'ana da eda vamava, eda vara'asia momo'ai a'ana ounanai a'a nonoa urame, vaisi eda isana diba. Egedada be ve'o, egedada a'ana eda sia o uida a'anana urame da eda oreda vuisa, da kaubaga eda ore. Ema nakumuna da oisana egana a'a orena veisana ana ounanai. Vikarubou eda vainai edasia agoda iboudadai a'ana ona ia korienda vovararoda ve'o, sainada vovararoda ve'o jepenisda vovararoda. Karubouda maoradada okauro'ava e? Vasia ebe isa karubou a'ana inokai isada maorada rebareba dada isa vararo, kauna ka isa vararoa, ve'o isa ironiga ka isa varoroa, ve'o isa ironiga ka isa vararoa. Vega vega vega a'a omiava no aomuinai a'ana eda ironida gavana ka ero eda vavaia. Kau egena ka ero isai'i eda mia inoku ona sisibamuda eda kao. Orasave esia ro'ava gavaka oviuna emaiva a'ana ve'eroni'o vega vebarani'o. Ana ounanai nana aura ro'ava inokai e'u oreda a'a aisa ro'a ada vakarubou ainida vavararodo. Nonoa dada, gaga'adada, vovainai, vo ra'au, vo daire, a'adada vavararodo da ei apunai gepuru momo'aiva inoku ka vovararoa no ana egenana vega ka vevararoa vega ka vevararoa. I kanobagana mai ia sisibakaona emia erova ana ounanai nonoa dada mas voisanda, nonoadada vovararo. Ema a'anana eva ra'au o gavanana vovararoa, o a'ana nonoa mara'idada o emu <hesitation> grupna ufomuriava a'ana osidi vumia vuvararoa a'ana nonoa a'ana inoko a'ananano vuvararoa. Da ka vovararoa, ka vova raroa ana ounanai ia daisa'aku kaud vaida a'ana aenava geva nonoa ro'ava sisibakao e oreisa storidada gevararo ro'ava, maoradada gevararo ro'ava. Ko nana a'ana oreda aisa ro'ava gavadada a'ada ava nonoada roava, avararo ro'ava. A'anana da vavairearea a'ana vemia ro'a vanai vanai. Ea inoku agona ka kadi'una mara'inana esia ai emu boeboena gavananai vo si'ouga badinana karubouda da ourava be nana aba'oava sisibakao da akava nana aurava ore nonoada vaisa vavainai a'ana. O idai inoku oma si'ouga ana emu boeboena gavanana aonanai da oma ra'asi, ai vivainai. Eda sia oe emu uramena oisanava e? Ea a'ana e'u urame na, inoku ea gavada a'adada a'adina. Maurinavouravena ai a'adina be nana ai e'u urana gavanana ai a'adina vavaina.